Te jastari nuro ntasa kuatiuro televisión a kuu jaa este naa kuntii jika, kuntii ya’a chii nu suku xii ntenu kaani mari ko este naa kuntii maa keéro ya’a chii este staári nuuro ntasa kuatiuro, jii este control jia stari nuuro jáá kantee ichi xikí jia kuu xintaaro ntukuro inka novun kua kuniro ntero te ntukuro inka, te jaa kantee ichi chia kua jaa nuu sa’aro nu na xiakooro kuniro te este kuaxiro chii chia te nuu ntukuro naun kuu ntukuro kuniro ntero nuu te jaa yiki, xii te jaa ñahu, te jaa te’e este taka jaa kaasikiun jena’a xii naun kuu te ichi cha’a ntukuro, ichi yua kuaxiro naxa kuu sa’a jii te ya’a te kuaxiro, maa, jaa kua’a lulia kuu jaa sta’ayo jaa kua’a lulia suni kuu jaa ntavayo yua kuu jaa keero, maa keeyo kuu inka taka boton jaa ioa chii te vatoni stívíro suni, te nuu kantii ya maa televisión te maa keeru chii este ii xáá kaa suni, tee vatuni te vaa vatuni xinunkavaro vatuni este naja kua kasikiro jii este jaa tiluu jia te este vatuni ntava, te vatuni kii tee kua’a nu, nuu jiáá te tauro xii, xii naun kuu maa ko maa kusi inii ve’ea jii nuu kantii yaa jiiro te ma kusikiri jii te nava ya’a ni kuaa staari nuro ja ya’a kua xii yaa kua staaro, yaa kua ntavaro suni te jii ka’aii ichi chiia kua ntukuro naun kua kuni maro ntero nuu ko este in jika, kuanxin maa kuanxiro jaa uni vita, vita kuaxiro chii tuu chii in, in vuelta kuaxiro.